Hitanao karaha le amy sary ty, atao karaha ty izy, fa <hesitation> vu que volon-dohagnahy fohifohy de ataonao, ambonimbony eo zagny agnapahagnao azy, aminjay mbola miboaka tsara le forme-ny de le ampitovigna karaha ty tsisy mihafa amty feky.